﻿Kua <hesitation> guataka guaju ɨ iyivɨte rupipivi oguata retareta, submarino jei supeva, oimeko jaereta guinoivi oguata vaera, porque jaereta oguata abapo rupi, esa oime guinoi mopeti motor jaema jokogui jaereta oime guinoi keti ipitue omombo vaera, ojo aera ijimbi ani ojo aera ivate, jare jukurai jaereta ipuere vaera <hesitation> omïi i iyivite rupi, ikirei rupi jare oikua rupi kua ikaviyae oyapo kua tëta tuisava reta oyapogue